Laba laba nako ngom mia bahasa tong p bahasa sini lalawang lalawang mana dema guna pertama ma isi mane isi dau isi dau pokonya sabarang tampa isi dau entah o polaka atau pun ogotoaka isi dau jadi nako na ribo ani ani bio mane mia torou ka ma inti mane dokana de mata nanga lako ko mana da sang ngoduka jadi musti pa hoi mana jadi nako laba laba ma kerja mana isi rusak nanga nanga hidup la nako sigado na ribo la kona hoi la mana bisa bisa no bahaya an lako i pilo kano mana ya sang an lako ku mane o lalawa lalawa ma karja mena moi sinoto lalawa mana nako i hidup untuk o pola ka dema guna maguna mana ma gosi ma gosi mane ya saro ya saro de manga gia mane ya si biu mane o lalawa lalawa mana ma na saro de ni gia nosi biu mana raga nosi biu di dalam arti done paling no linca mana lalawa ma karja mane de makia ma sone lalawa ma sone artinya i soneka na make o polaka na de atau o gojoaka na de nosi koki ese mana an gia nosi koki paca mane oko namanya no tulis man tulisan paling ijame lalawa ma karja nako lalawa ma guna ngomi kusu komi o lolodaka kira kira.